أنا لا ذاك ولا هذا. أنا ما أحب أكون لا ممثل ولا راقص. الاثنين أشياء تسقط-تسقط هيبة المرء كذا. الإنسان لازم يكون له هيبة وله وضعه الاجتماعي. ما يجوز إني أروح أضحك أو أسوي مواقف كوميدية؛ عشان أضحك الناس وأنا رجال كبير كذا بشوارب، ما يجوز. الكل شيء له أهله. في أشخاص كوميديان، أنا ما أحب أكون مثلهم أصلا.